Nintekyereza nti, aha bantu kikumi nobaasa kushanga actually nobaasa kutashangaho muntu weena nti ngu nashemererwa mpaka kuruga ahu yazaariirwe mpaka kuhisya ahu arafweere, waaba ori omunsi omu, nooba nooba oyine kumanya nti nooza kushangamu ebiraakushemeze kandi nooza kushangamu ebiraakuntiize, mbwenu tokaabaasa kuba oshemeriirwe obwiire bwoona, nihaba hiine kubaho ebiraakunyiize kwonka nkiiwe nkomuntu nooba oyine kumanya nkoku oraabishemeze kugira ngu byagaruka omuburungi bwaabyo. <hesitation>